De mi gas nu lo ga esa gi wo, gas nu, de mi za mum, mi bala mi nyigo, miga esa giwo du, miya shi se ma tnuḃwa yaku wo ya du wo snu, mi ga nygo ḃo ka za nyi wo nyi, ma ba eba ka za nyi wo gnanyi, he dye mwna ha bwa sadu ga ḃodo snu, wo ga gna ngn, dodo miya dye wo zna wo snu epyi ḃo ynadyi ḃo, miga esa da ke kni ge wo mi bmyawo, wo ga jna ḃonu, dodo mi g aka wo ena binya kpa, wo ḃe ena kpa ḃomi, wo gas nu ynadyi mi gas a, dodo mi gas a ekpmi gi wo, dodo mi buyawo jagba tsu, aḃo ndy ḃa hni mi snu lo ndye mi ga ḃwa snuda sa mi ga bmya wo snu, dodo ndy miga pyi chi, geri gazhi wo ḃo pyi cha shi mi ḃwari mi ga da esa kni ma gi wo, mi gna to miga ya was hi lom, mi dna wo wye yi to aza de woyi ndye yi kpe zhi yi matsi de doji yna, be na yi lo tna nukodom, wori snu mi ga ke esa gi, zaza mi dna wye, esa mi ga ḃwa sa gi yna, ndye mi ḃodna tnutnu mi ga bwa sa mi kpe shi, mi ku efa gbe mi ga bwa sa mi kpe-shi mi ga zhi pyi mi ga esa hna ke gi. Shandye wori yi mi snu, sandye mi ga bwa sa yna hwan, mi za mi tswashe beta ḃo mum, dodo eza ga zhi miba dye nu sandye mi ga esa tu mi ga da beta de mi tswasle yna mi ga gna ha nu ka mi, ge ma ḃeta da de mi tswashe mi ga yashi kuya mi tswashe ḃa esa ga tsi mi ga gna ma po, eyi na. Fi jni ke, ke eyi lonu, ḃendye mi bwa sa mi gas nu, ndye mi snu ḃoḃom esa gbo-gbori, mi snu fi, mi tsu ḃa fi wo, mi ku fiwo yna hna. nke mi snu yna